में यो दिन माँ ज्यादा से ज्यादा आधा जनता खानु माँ लगुंडु और मेरु सबसे यो सबब काम माँ मेरु कम से कम तीन चार घंटा टक्क तोह वे ज्यांदु वलो हा और खानु हमेसा चबे ते कानू पड़दु आधा घंटा से ज्यादा भी लग्गदु